एक समाज में सभी तरह री कला होवनी चाही जे नी तो वो समाज कमजोर हो जावे। एक मजबूत समाज में सगळी चीजा होवनी चाही जेसै कि कला, धर्म, मनोरंजन वगेरा सब। कला सबा हु जरूरी कड़ी है समाज री और कला काई प्रकार री होवे जेसै खानो बनावा री भी एक कला होवे जेसै खेलनो गावनो इत्यादि।